انا الفرحة ديالي كي طيارة جي تتحرك، نشوف واش كاين في الارض نشوف واحد المشاهد نموت بالفرحة، هداك هو الفرحة كامل.